Firy eo noho eo araky gny hevitrao ny isakin'ny firesaky isan-karazany misy eto amin'izao tontolo izao? Mety va raha vinavina fotsiny gny fivolagny.